Amina parasolo zao ai, ko amile fohitako edy ai matetiky <hesitation> misy partie telo, misy le tahony le <hesitation> itazomagna agnanjy iny, de misy koa le vivin-draha ambony <hesitation> mitazona anle tafony avy ambony aty tsy aiko tsara igny de le tafony avy ambony aty.